Nagai luu loiparei iomuno nagai taa luu toi arukogiro nagai lopa toi sugar porukoipogino aike noke touno porukoipiro nagai toi ee muri nke ota logogino porukoippogino roipogin, egu tee kamaramunno, kamararuro ropa siropegui nagai ropa ako luu lakagiro egu mm nagai ropa ako sugar rake loipegui, nagai nno tainoro ropa ako luu raake llapegui, ropa toi luu lakapatopiro muri porokoipiro egu mm loipegu ee sik eninogo, nagai toi ako aike ako apakiro meragurom luu toi arukei, arukiro roipei.